वीणाकि बारेमे सोचतपेति मोके हिन्दु संगीत और सांस्कृतिक परम्परासँग गहिरो सम्बन्ध याद आत हए । जा एक अत्यन्त शान्त और सुरीलो संगीत बाद्य हए, जो मनके शान्त और समर्पित बनात हए । वीणाकि आवाजके धार्मिक, ध्यान और साधनासँग फिर जोडन सकत हएँ । खास करके हिन्दु परम्परामे वीणाके सरस्वती माता सँग फिर जोडत हएँ । वीणा एक आदमिकि जीवनमे गहिरो मानसिक और भावनात्मक प्रभाव पाडत हए । जाकि मधुर और गहिरी धूनसे आदमि ध्यान केन्द्रित करत हएँ और आन्तरिक शान्ति प्राप्त करत हएँ । जा एक समृद्ध सांगीतिक इतिहास और हिन्दु शास्त्रीय संगीतके एक नया आयाम देत हए ।